ah bueno tiku ñaa araña ha nakatye uju ñaa uu-n kuaa Nuri tyi yaa ti kuatyili ra ya ti nau ka´ra yati nanuka tya na katye ni aja ñatyo tilika ñaa sini´yo hua amm kosine nahua yasiri so miaa ñaa tatu´n tyi iki ka´aliri ra tyi tyikola li ri nakatye ñaa ika ra ñaa ntiaa iin in in ñaa ta´ka yavi li sa´kaa ra ika ra u´un tilika ra ñaa kuari mituu so ntava ri tyi ntavari so´ra tani ni kisia in ntava ri in in kaani va´a li ntava ri ra ñaá ra ika tantuuri´a tanturi´a ña tanturi´a nakatye ni sa´ra ikara ntava inka kuatuku ra ika tantuu tukuri´a ra ña ñá satiiyo tutu sak a ka ñali ñali ixi li ntia ka´ri ha ra ñali´ha hua satiri ra sa´ra ntava tuuri inka kuatuku ri ra satiituri´a ra kueni kueni kava nuuri kueni kavanuri kueni kavanuri kueni kavanuri ñaa sasinu ri ñaku uun nùù tiiri a ntika ve´e tiri a uu-n yanu in sioo in sio ñaa toko ve´e tiiri yanu natukumi ri nai kunu kuu tiiri nakatye ña tyi ñalika ra uu-n tani kisia sa´ri ñali ka ra i´sua kua uun mia hua tyi ñalika ra sa´ri a tava na kantaka in kiti li a in nti´kama liku ri a nta nta kitili kumiri ra ika kantaka ri ka´ra ñaa-m sani ñaa yasiri inn lakiri ha yasiri un niiri ka siasi´ri a nahua samiri ñaa tyu ñaka sitiun ñaku uu-n ñaku sa´ri nùù tii kitili nakatye aja ñatyu u-n ña siniyu hua ñaa tani kisia sa´ri ve´e liri ra sa´ra ntava ri ra ika kunu yaa ntia iña kixi´n li kari ra ika kunu sa´ri talu ri talu ri talu ri sa´ri kuari sari kuari sari kuari ra nta ntyikua kò´o in ña kanuso in akanuso yanu koa ñaa in kua sava nta´a a nta in nta´a nta´a sava sasari sari sari siari vuekta siari vuelta ra tyikuantua kuatu Kuri ra sa kuaa in veli ri